<hesitation> nalamutu basa ɛhien jalala gana a zhana ɛyikwa yeri shema bishi, gunigwo shibu kakabu, kwa bino bi, akuwa yeu biyikwo gana nana ti umwamwa ata shi a kuba yeu biyikwo, bizheba hien yeu mi zhazha na yeu ga, iwenepo na bu kube ma umwamwa ata zha henmeo, umwamwa ata kwo a zhanu yeu ata nu hwan ita umwamwa zha tigexhe, a she she ozunde a shi shi a wele, a ba kajishe iwe ti saswi to bu zhe ba kuba ma bu zha ba hien sayi nu unwamwa ta yeu ni shi ya zani biyikwo, zani biyikwo ine ike ɛmecci aba za zha ikafu ata uwen u kafu ni na zhi a shapirigana bu ya biyikwo ine ikejita uko ka a hien bu zaga ni hwen yuba kaza iwe ite ma du ɛmeci biyikwo kube yeu ite butu bwenyi, bizha ga apata, akana bezhe bee kube bu, bi zhe ba bu gure to ikwulana tibiye, inelke shi ganana a zana biyikwo shi, itime inu. gaa nana agwatana bi biyeni tibiya a bu hwen time yeri mu ta shikeni ba yeu ibwe you bu zha ba hien kayi seme yeu mi zhi ba tina yeu ga, ine ike ka abu jiye hwayi nu hwen ibe aka ta a swa hwayi ma yaga bu zhe hien yeu butu bwenyi ite zhe yeu butu bwenyi yeu ga ma jala ma izheni un, bu zhe ga ka ba zhani un un hwen me zha shi ya name, to aka ga iye ye sheggo ya butu, butu ya ba zha ukufu ni kayi bwe ibe ku taba shi ɛcilo kafu du yebe, ikafu shima bazha bo soso yeu biyikwo, yeu biyikwo du bo soso mashe mu bu mashe yeu biyikwo, hin zha hwo momo soso nu na zhi hin momo zhononi kwo tahwayi bo udumwa go ama dumwa ipe uta nda ba ama ta da ba yaa shigania ata wuru, una ke batukuba yeu biyikwo ba kube yeu biyikwo bizha ba hien yeu ga majala ma zheni un, ina ike bu yojilo ganana ma sha bo ba mushi bu zunde hin, bi shishi buruna hin dumi ɛlamutu jerishi buruna ba hien awo. Asha ma jala ma zheni yeu gen kwo biye jilo bu kwo lumwa bu lumwo bishi bu kwo lumwa bino bu, a sha a kuvwo ga na aba gashi na zhi tu a kuvwa ga na yeu shi na zhi a hien waa yeu ge yeu ite ka biyikwo zha shi maa ma gana a nga tuwa olongu iwe bwa to, jaja ba zha ba, wa ba agwatana biyeno buga ba zha ba uwa a zha nda tibwolo ta na ame-olom ama hwenyi sha sha na atwa iko gunu ba kube yeu biyikwo yeu biyi kwo kulana bu kwo bi zunde ba shi bi me pishi, ibepo tumula tu ko ta yaga hwayi ihiem na zhi name ata hwayi bu zha ba kuba tumula tu hwayi a zha hien ga zhe imegeji dugo na ɛsibiti, ɛsibuti ko nofo ita ihin keni ko bu yaji ungun gaba ofo ugbou, ugbou ga ya kuna ga atwa a hien ko un ihin keke ni a zha zha ɛ hin kokono ba zha shi bu zha ba zhana bu, ya shi ga ba yaji iwene ti yashi ma butu bweyi at kulana na bu bwenyi du butu bweyi na bi yikwo zha butu yeri teni she yi agwatana, kwo biyikwa kulani bu kwo baji ugbou ga ba ofo bi zha ba hen ba zha ba zhena wa. amma shi ngana yashi yasha tu so u. Lugbashi tubula, iwe tubula i shi ma ba wa abuna ba hin ga unu bishi bu unu ɛmeci bu nazhi je tubula. Nganga nganga ɛyaji ɛjilo na po ɛmeci bu hin ta zhena biyikwo ita, ibepo tubula tu hwayi ta yaga hweme iwenepo ti yashi ma atwa iko ɛmeci hien a ngan a zha shi agangao, iwenepo abi kube ulomo oko nama ma ta m mozhigo ulam u ata hulwo ni umwamwa aba i sha sha gana ɛbu zhinu yeu i hwan ita shi bu zhi ba mata bu sunde, yashi bu kezhe bu zha ba mata bu kezhe, yashi buruna bu zha ba mata buruna, bu kube shi ibepo hwayi, ta hwayi a ta zaga ɛyikwo, a zaga tu ɛtweyi itete bata yeme biyi kwo ɛme tubutwa bweyi so nu gata u lugba shi tubula hwayi maa zhe nu ga fu nazhi zhini biyi kwo ɛzhima ma zhe gafu na zhe zheni biyi kwo, gana tisejino biyejilo mi bu ko shegeni biyi kwo akanana ba zhagana ba zhagana bu bwe zhe ba teni cem biyakwo ba wogo ya nibishi, bishi be ɛmeci bu, ba hien ma hien bu kwo yashi bishi mi na meci ba jayi ma tioana bu bwolo ata hien awo ugbahin mu ci sho ibe bwolo atangaci bu, biyikwo ata na ba hwayi go rada rada iwe-mbepo ogezhi iba, ba hiji ɛ abu kjeme wa tubula wa kafu gana la iwe kafu shi ta la. Atwa jala la aka lɛlɛ a zha a towo nututu la ɛme biyikwo, ememe bu nu hana iwe nepo ɛmeci biyi kwo tebutwabweyi omom lononu akana omomo lononu a zha a tumwana yeu biyikwo atumwa nu hwana ba zhe ya wayi ce me ci izha ɛme yeu biyikwo a pata nu bu nu tutu a teteje bu nu ihwan azha nda bu tulagu. A zha a towo iyaji la iyi namba atwa biyi kwo nu̱ nu̱ nu̱ nu̱ nu̱ nu̱ nu̱, nu̱ nu̱ nu̱ bwu, nga ta ja towo ata a zha vwa bu a ta bu, bu ita, a zha ta biyikwo ata bu, ita ni mbi, na meyi ce ma bu twe ce, ba huga atwa hien, ɛyiriri atwa hien ɛweliu ɛhien weli ta biyikwo ata hwayi ofo bu biyita nu hwan ta, iwe-mbe po tuwebiye ti name la so gana okafu shi ta ta la, a hien huwaye ya. Yami yami shituma shi yibwo ibe shi yami yam na ata ya nezhi chihoru na zhi ɛhiru ni church na zhi o i pe tibula ni church, ama kwo tu no go church na ya vwo seme anda tugo ina vwovwo obu bassa a je a vwovwo lele abi cepa utashi, to ahien jala tu sho mu landa a hiya hwayi aji shi ya to sho mu, tashi ya bezhe ihwa gege butu ga tu bezha ina hwan ga ibepo aba la ima tuname okuma. <noise>